الشخصية التاريخية هي طبعًا محمد علي باشا. <noise> حاكم الدولة المصرية <noise> العليا. وهو اللي أسس <noise> مصر الحديثة. هذا <noise> الشخص <noise> سوى نظام <noise> عجيب. تخيل أن هذا <noise> الشخص كان مجرد عسكري وبعدين أصبح هو الحاكم. وسوى دولة وبنى جيش وأسس نظام حديث. ما كان أحد يقدر يسوي مثله. فهو شخص يستحق الاحترام.